Teta guasu pakistan kuae teta guasu pe jae reta guinoi yomboete tetara reta koti jaeramiñovi oyokuai jokuae itenondegua reta pe oporopi yave kuña reta guirekota yae yabe jae reta oiporu supe <hesitation> ipo javoi oyue sugui reta esa jae reta jukurai iyipi oporonbue jaeramiñoviko jae reta jei jaeko tradición menda pegua desindi jukurai yepe jae reta novio reta ipi oyue tikei reta